Lesdi Polan darni cuɓi diina christianity fuɗɗi waɗugui ɗum to ndungu ujune e temedde jenayi e cappande jego (nineteen sixty) sii wakkati ardaare e laamu Misko Ayes.